Suudu tariya ni suudu anjei, burunapad belawata asli asli dondunu lenyal ko alada ko yare ko kabila. Suudu mando mara tariya himbedweha nastayo balahara, anda tariya mum ko lenyal mum ko alada mum.